Nakke kupilih ammakea motoro karna a ringan-ringan to isse punna lampa-lampaiki anre nappada punna oto, injo punna otoa menurutku nakke talliwa a gamasai ka apalagi nakke taunna nu gassing a mamo rate oto, anre kua ngai injo ase-asena do, punna motoro to isse iya nguppa tokki isse caritanna angin alami, nampa injo pole motoroa punna rie na li lampa-lampai nu ringang kalea injo, apalagi lampa ta sinampe ji tawwa anreja na parri-parri ballo kalea injo punna motoro, injo pole motoroa ballo kalea apalagi punna nipake lampa iya ri kota punna macet-macet iya kulle jaki lambung kanan kiri anre na pada otoa haruspi naung antri-antri taua ri macet-macetna apalagi punna hambangmi alloa, ka punna motoro ntu iya nu manna macet angura iya mannaki mantang ri boko jari jaki intu ri dallekang. Nakke ntu iyana ku make motoro punna sulukanga a, mingka nu penting-pentingpa do, misal lampa a anjama, <hesitation> lampa a kuliah, ataukah rie keperluan pribadiku, naungmi intu nakke kupakei motoro a, kah kendalaku nakke selama ammakea motoro injoji ri kuanga a reng, kah injo rengku biasa sikali liwa langsunga a reng cakrang, maing to anjo sikali liwa attungku reng cakrang iya, langsunga ta nyunyu a dappoma njo naung, jari attunna rie mo njo tau angitte dappo naballi todo ma injo kodong tapi nakke nu kupasilolonganga tania to isse kalengku, langsungji hpku ku hoja jari ku uppanami injo kunjo todo ji ri kantongna motorokku tala biang lansung to mi ku paressa motorku, ternyata pale a tassalai kaca spionna.